Mifampiampita izy bakà matoa izy mahavita man̈angana raha izy efa novolaniko teo in̈y, karà ataon̈'rô vôrono àby io. Avy iô siokan'irô zen̈y, fiko fiko ndrô io zen̈y mifampitampita, mifampianatra zen̈y irô ty e! Dia, mifampianatra raha afaka hafa koa amy ny araiky manaraka koa.